Ine amo nineltoka cuando se tl**akatl nen pia miek ni chanhuan o miek kamionhuan amikla polua amo nineltoka amikla necesitarua aveces kinenpia tekitl kinenpia tomin okachi amo kinikta ni konehuan mas intla itlan kasi amaka in to nahuak mas san se iklan mochihua ni konen amo kinportarua por que okachi kijta in no tekitl non amo nochi tlen temua por que san in tomin tomin ipan ka se persona ke alomejor amo kinpia tomin pero kita ni familia inahuak ka kintlazojtla. Kinneki ka mo nahuak non okachi kuali ke kinpias nochi in tomin por que katen de nikinpia tomin ako iklan niltoka amo kintlazojtla ni konehuan hasta amo kineltoka dios pero nijki kuali sek pias pero siempre se kontlalia primero in to tzhin dios para kuali tiske inahuak in to konehuan nikan pensarua cuando se kinpia tomin nen kuali ka pero amo melahuak por que mas amiklan pia mas se kakalzhin pero amo momiktia tlen kuika nochi mohuinkiliskate pues igual kuakualzhin hasta okachi amo kan diario chito huan san mimiktia tonces in ne nikijta mas kinpia se ichan amo nen huei mas amo nikpia tomin pero kuali kate pues nshtin paki ompa. Paki ni konehuan paki noshtin de ompa katen kuak amo kinihmati in to tazhin dios senka kinpia senka tlajtua nochi tlen tiktua mal de intejuan kate hasta nisikiera techijkta pero intejuan non persona amo techikijta pero cuando yikinshmati in dios yikintemua inyejuazhin yitechmititia inyejuazhin otechunek otechonneki hasta kinmaka in to vidazhin san para in tejuan tos intejuan tikchihuaske igual se persona de amo kishmati in dios pues hasta dios kontlajazistle por ye ako pensaroske ineka amo techyiekikta ineka tlajtoua mal de ine si no que pensaroske siempre <noise> que dios techoneki huan tejuan nijki kinekiske in okseki. Tikpensaroske <noise> kuali tieske en ves de pensaroske tlen amo konpaktia in dios <noise>